ho dimiyan zɛrɛ zɛrɛ mube wian a han dio uwe o ma a ba ma sɛ mu wian veni a wa bwe a wa'a di mu wian veni a mu don nitua mibin a we fɛn mi tore don to ba ma'o mi fastifutina a wa'a mu be fua fua a nɛ mina bon oyi ro oma dɛ mu beraso si to han ofan ofan ma han legim na mɛ'a mɛ coro mu a benɛ mu dama we fua fua mi cio um ubien ho farni nɛ wa'a mu wa o co amu ciona dɛni tobun a benɛ o lu ma we fua fua aro naso di a vɛra mi tonu